Do të preferoja të pija kafe sepse më jep një energji dhe më ndihmon të qëndroj i përqendruar gjatë ditës. Kafeja ka gjithashtu një shije të pasur dhe të thellë që më pëlqen shumë, veçanërisht nëse përgatitet në mënyra të ndryshme.